Li rinuceronti hannu un cornu sulu, grossu e a centru di la facci. Pi iddi stu cornu è na arma pi difennisi di dd'armali chi li minazzanu di sbranarisilli. Purtroppu la liggi di l'armali è chista, lu forti si mancia a chiddu chiù debuli. Un pocu comu fannu li pirsuni quannu cumincianu guerri, è comu si si manciassiru tra iddi. Munnu è e munnu ha' statu.